לעֻטְלָה זְוִינָה ענדִי היא נהאר לְגְ׳מְעָה, נְפִיק בְּכְּרִי נְטַיֵּבּ כְּסכְּסו מעא לעאִילָה, ו נְגְ׳לְסו מְגְ׳מְעִין. בְּעְד לְעַצְר נְחוּרְג נְתְמַשָׁא שׁוִויא נִשְׁרִי שִׁי חָאגָה חְלוָּה, פְלִיל נְשוּף פִילְם קדִים וְלא נוּפָאל אנדלוסִיָה מעא אתאי סְחוּן, בְּסָאטָה ו לִלמָה מכְּנְחְתָאג וואלו אַכְּתָאר.